والله ياخي ماقعد استلم رسائل واصلت مافي مافي قعد تجي رسائل هسع زمان كان بتجي فواتير بتاعت الكهرباء لكن هسع مافي حاجه بعد الكهرباء بقيت هي اصلا دفع مقدم ومافي مافي رسائل بتجي ولا بنرسل رسائل حتي البسطه زاتا عندنا في السودان بشكل كويس يعني فمافي رسائل يعني مابتلقي رسائل ولا برسل رسائل